<hesitation> Fomba fiasanà afokasoka ndraika zany a aminà fampirehetana lelan'afo a: izy a misy vanjany, misy vanjany izy a de misy tahony karaha kakazo na misy tahony karaha taratasy zaigny a amin'ny mipetaka am'vanjany igny de amin'ny vat- amin'ny tragnon'i afokasoka igny a misy <hesitation> marron marron-gna karaha hoe mazamazagna andoman'ny vanjany igny a de igny a magnome afo karaha hoe mifandogna zany zareo de mirehitara afo avy akeo.